San hali ma mada megesi nɓab be, hali ma ntoote, aga to geege gi ta, ta usoonju usoonji wembe. Aga wi sujur, han wi dan ñóba, ndu uñob mo, haji ma nayaa anan yaa njan sar, boloŋ, unyaa boloŋ fee fa ammegesi. Hande anyaa aga yaat, haji ma angí han dan ngitini gbii haji ma, wee gí nɓab ma.